Jabon par ztalias guz nany, val za txady lady, <hesitation> ngyá lany-gyw, gyw par gak trapear ra lany-gyw rninu’, txady zany te txi gakny ngya-ngya, te zy no’ mas mew dis rndya ny, ngya lo ra xmez un cun doh clory, cun doh fá, cun doh, te queity gyán rany bdawnu antes logy, te después zy noo rndya dis ni bywx-gy, ra loh estuf ra txi rxy ra comid loogy, casi ra’te za ra xiny, ra mez ra txi rxy comid txi nii rndya nxab, txyad lady txiady, binietx-binietx zy te queity gýan ra mew ra, ni gutnony, te txi ngyany gyenw gus lany, txady trast na’re, te txi ndyad rani bdawnu la’yny ra, txutxeby, limpy-limpy ny te gaknii gus zth’, láan-bany na’ te queity gap nu’ mew gy, txi gylwy ny zacruu, ta zynoo’ nxab náah buny-"zya queity rzya un lany-liz nú"- gula’ lany-xbany nu’ na, txi txay gacnii gus.